A mura kotiyangya a gəngʊ nnəmbən naa təmmii wu lii fautangngi yagʊ nyagʊwi fula nbu kojiyʊ gəri fʊla n'bu kojiyu gəri kən lii fautang a wai fʊlawe bərki wai fʊla bəndəm fʊla nəngnga nyini rʊwani wʊna tənna kojiyʊ n'wuna tənna nigra a tiyʊ mo kən wʊna bəra kika lau we nən me a wai fula we ləmang, mənni bwo bən ci n'mamaa bwi mo mən yam me wai kowe bubənbu bwe waiwe nnidʊwa a nya bəbənni kojiyʊ a nya bəbənni bənyu ri bwiləmi bənci bən yi ngna bwi bən yingna kowu nijii bən nangnga bwi nyagu nyagu nən me no jitəmea gu- nyagu nən me no jitimla miyam rikai ta miyʊ warigu nyamere wai fulawe bukə fula hi. Bənən nəngnga bwi nən dii bo a kandaa nyini rʊwaniyin nən dii bənən chii bənən nəngnga nyini rʊ wani nən wʊnna tənnen niyajiyʊ nying ka tobən gəre nying ka nga a nənbən bwe gu kwankən bu bwe bəri nənnɨng ying ka nəbəne bwe a kusətee go na fung nənɨng kənnən ci nən nəngnga nyini rʊwani nən nangnga jənglo tang nən məksare nən mara pitee a wai ko, wai fulawe kən lii fautang ri kwani kən lii fautang rikwani <noise> kən lii fautang bəraki məmman tang ka bwiyi kə bən nəngnga a waifalaa kalii wa funi wari guwi kən lii fautang a wai fula ri kwani a bəkai fula, wai fula mən fula wutii, wai fula bwo mən fula bənci yogore nnorore jini dang dangngi mwo bərkən nya gəri awai fulawe me kən dam fula n'bu kojiyʊ gəri a yulomən. wʊ zən ni bwiləmri, wʊ bən məksa gəri bən nəngnga bən məmaa bwi ya miyʊ bən sotən na bətəm ba miiyim mwo tee wai fula we ri furi kwan nən ci nən maksare bən nən sii jəni jauri bən non juwa bə nən məra fitee bə nən yilyilang bə nən ni bwiləmri nəbbə berem chətətta nənnu bere ba be wʊ na mʊ kali ki ba be wu na nʊ kalang tə chugə bi ba be kə nanʊwa bə ne təmki ba be din bətə chʊgo wai fʊlla, fʊlla dʊgo tangngi n'chum wʊ ka pri prirai chum wu tə nangnga jinte rə jintee tə chugobi bə te chugo a wai fʊlla we n'jiya bwiləm ri yʊ, njiya fʊdə kwauni njiya moksatangngi <noise> meni fʊ a gʊ pulla a nʊngi bwilom ri n'ni məksatang yire rə waiwe kən dem nəngəni nyagʊ nyagʊ mən məmmaa bwiya miyʊ ka mən məmmaa bwi nyagʊ rə wai fʊla we me mən nənga yuka rə wai fulla wai we kə mən nənga bwiləmri nyagʊ rə wai fʊla. Rə fʊlla wʊ nəmbənne gəria burang ka kojigʊ yigere jɨrdə fiyənki mo kən nən wʊna nyikən tobən gəre kən be nən nɨn a jɨndə fiyin, fulla butang nga kojiyʊ narə fʊtla jɨrdə fiyən me mən dəmre rə yokee kə mən nangnga bwiləmri kə mən nangnga məksai, kə mən nangnga fʊdə kwauwun rə wai fʊlla waiwe kə mən nire ləmang rə kwani.